Iyaro goncing e, iyammi naulle mabbukkaq gembok nakko nasicocok ri to i, namadeceng to i batetaq putaraq i, na naulle bukkaq i iyatudu gembokna.